بروح لعصر الصحابة, وعصر الخلافة, أشوف كيف كانت حياتهم بسيطة, كيف كانت الحروب؟! وكمان أتعلم من قيمهم العظية, وأتعلم منهم مباشرة أصول الدين والمعاملات, وكل شي يخص الدين الإسلامي.